Oyi we lenu, a han sian nɛma bwuɛ ,ho lenu nɛ ah sio ao zun din a o piria ni nɛ ma, de oo nuna ma ho tonuso ,a o vɛ zun nɛ ma'an mana